Chichiltec, xoxoctec, mororohtic, istoc, istoc, cahfientec,. capotztic, eh, chocolutec, chocolutec, ete unca sente colur,. sente colur uncan, tusque, tutusque inu colur, cachi, cachi, amo tonto, mo. mo momanejaroua neco, neco cachi quiguixmateh. sa colurti cachi tepitzen quemeh ti cachi neco mo, nestoreve. nochi inu colurte cualtzitzin, uncan meyac, pero siqui. colurte casi amo, amo quiquicualehtah, nochi inun lu que. tlin horita uneconehtoc, nochi inu colurte, ya inun cachi. cachi, nestoreve para neco uon inun cachi. ticoparouah Neco nochi unca tli mach colurte cualtzitzin san por tehuon. uncan colur custic, cachi chicauac, xoxoctic, pos ayi cachi. tepetzin mo- mo- mo, neco tehuon tiquiguixmateh, unca. colurte cuale cache nestoreve o unca colurte con ne amo. tonto, pero noci inu colurte cualtzitzin